Megghiu èssiri rispittatu, pirchì lu rispettu nun s’adduna mancu quannu l’amuri finisci. L’amuri veni e va, comu lu ventu, ma lu rispettu resta comu na petra. Cu' ti rispetta, ti tratta sempri cu dignità, puru quannu nun ti voli beni. E poi, siddu ti rispèttanu… forsi t’àmanu puru.